کلاسیکه موسیقي، پاپ موسیقي، محلی موسیقي، جاز موسیقي، ډرېم پاپ موسیقي، راک موسیقي، هېپ هاپ موسیقي، رپ موسیقي، قوالي موسیقي، صوفي موسیقي، فولکلور موسیقي، مذهبي، غزل موسیقي، سینفوني موسیقي، راګ موسیقي او نور